اکھ سیٹلائٹ چُھ دوٛن عوامل متوازن کرتھ پنن مدار برقرار تھاوان: امچ رفتار ,سیود لٲنہٕ منٛز سفر کرنہٕ خاطرٕ چِھ رفتار لگان, تہٕ زمینس پیٹھ کشش ثقل ہنٛد پل۔